मोर जानल बुझल अनुसार चिरैनमे नक्कल कर्ना चिरै चाँहि दुईएठो जन्तु। जौन्की एक्ठो मैना हुइगेल आऊ एक्ठो सुग्गा अथवा पट्टु। हाम्रे, हम्मर जातमे पट्टु कह्तियाँ। यी पट्टु आऊ मैना <hesitation> ओईन घरमे पल्बो तौ ओएने उही बात ओह्के एक्के बात ओह्के बहुत चोटी सुनतसुनत ओइने सिखजित्याँ। तब्ति ओएने उहिके नक्कल उतर्तियाँ। जस्तेकी हाम्रे यदि कह्बा"पट्टु रामराम, पट्टु रामराम"रोजदिन कहल कर्बा तौ पट्टफे उही सेम कही,"पट्टु रामराम "।